لونبدأ جولة سياحية، نبدأها من معالم التاريخية إللي نتعرف فينا عليه تجاليد البلاد <hesitation> وعلى تاريخ البلاد وبالتالي نديروا نمشي للأسواج والمدينة الجديمة إللي فيها التراثيات والثجافات <hesitation> التجليدية، وفي نهاية الجولة كذا نعدوا المطاعم <hesitation> والمجاهي المشهورة عشان نتذوجوا فيها الطعام الليبي.